Iaho aloha sy de mahay fa e zavatra hitako fosiny e landihazo akô gnan'ny zavatry fosifosy zay izy, da io amizay gn'atambatambatr'indreo zany da refa aveo amizay ahodigny da lasa mihamatevigny izy da refa matevigny zany izy mazava hoazy fa mihamatanzaky.